سلج البيضة سهل، حط البيضة في جدر و اغمره بماء بارد، ثم شعل نار وخلي الماء يغلي، لما يغلي خفف النار وخله يسلج حسب الرغبة من أربعة لست دقائق، نصف ناضج كامل النضوج و بعدين أشيل البيضة وأحطه في ماء بارد عشان يبرد و بس.